ndin edieke ọkuk odude, ofo uyekeme anam ọkuk oro asuan nfe afo eyekeme ndida ñwam ndito mfo eyie, uyeda ọkuk oro, enye anam ami udikhode nte ke ọkuk ke unidighe ọkuk. Ọkuk efem owu itie ubuene edieke uyenede ọkuk udighe ubenene kidud nnyin eke mfin enye anam ami ndọkhode nfe ke ọkuk afan. Owo emi uinyeneke ọkuk, ekeme ndinam enye ọkuduk idiok nduk, mmo ekku minyeneke okuk ekeme ndinam enye aka ino, idiok nduk oro awak usun etiete, ino edi kied kotu oro, uwid owu edi kied kota oro, mme idiok nka emi esiakde kidied nnyin idahami, munyeneke okuk ofo mmekeme ndiduk kupukpru okro, mukemeke unyeme ọkuk uda usie ndito nifo ekeme nditu ke nduk ndito emi eniyene ayan itọñ ekeme ndika ọkọduk. mme nka oro, ada anam ete unam ọkuk, mi ke itu nnyin ekuud unam ọkuk, ekeme ndida ofo eka mie efe eda emo mbak otudo mmo enyene ọkuk, so owu emi ewu emi <noise> munyeneke owu emi minyeneke ndin owu emi munyeneke ọkuk, ekeme ndinam se enye mikpinamke ke ntak ubuene. Itu nnyin efe kubuene edi idiok mkpo. Ndim ami ndokho nbasi mbok yak ukayak inn ami ndi ubuene. Ikupk yak owu edi ubuene. siak itie ubuene ifanke. itie kúfọk, ke ekpuk idaha nkori idi ke ekpuk, anam kpukphu owu otu do ofa ada okuk emi ada esie mkpo abena idem ma efuri efuri ufọk mfo. Ọkuk ẹnem ndinyene. unyene ọkuk udighe mkpo ndọk ke animbud. unyene ọkuk menyene adiwak ufam, unyene ọkuk esine se amade iuyene ọkuk esine se amade, anam mkpa bra- bra- bra, nta a siak ofo mmenyene okuk, mbi itu efe ke mbi mmo ke ekpad mfo. Edieke ofo enyenufe okuk ọwọrọ mmenyenede mbi oro anam fin ndin ofo okokhode, sededi eke eyemde ndinam, anam e ke mmem mmem usuñ inoho owu fin ọkposọn̄ ini eyenam idọkhode nfe ke ọkuk <laughs> enem owu ndinyene. ọkuk nko ọnyuñ ọkpokpukhone itie owu, mme mkpana eti eti ke nkan eti ke ami ntin oro. ke nkan eti ke ami ntin oro, ndokho ke okuk afan ndin ke nkan idiok, okuk, ete ke okuk edi ada ewewid owu, kidiok, idiok nkañ nsie efe ke ọkuk owu ndinyene ọkposoñ ọkuk emi adada mkpa ada ọsok owu, siak mmiino idifana fin mbin ekpuk mmfo mko mmo ididahaida enyene iyadesid ebaña ọkuk oro ofo enyenede, edi mmo idiokoke nfe ofo asañ.